. Ũũ fíriġo aḃaḃu áhuseralo fíriġo. Moini móñasoo íi kaɭo nihaŋun níḃe min paske fíriġo ena, éḃe min kaɭo númuñii anihaŋunilemo, neḃaan neñamin kaɭo momurehaŋunumuxaźen. Monna bulo fíriġo ombiḃi. Bulo fíriġoe, ñamoingen mími monimuinitiĩ kaźumuɭo íi fíriġoi doźumuinikiġasisu kainiaḃamin kaɭo mumurexaźen, anisisumo óɭũañangemeḃe nídefirigodii. Meamisisue aḃaan nímbeiḃe nifokuwo, morexaźen moñadianumuḃe yaŝeŋ timimii défiriġodii. Neimbumaŋ nixelĩ, nixelĩmo muṗe nimbeniyo níkiġasies, kiġasies wáġasie nenaya, muñadianumuhõ muṗe. ñaḃahani esomenuem añaḃaniḃaelo, neɭemeɭemi nihaŋu nilihe timi élengemehulo nídefiriġo ániielie. Dómbuinefiriġowa.